Ny egyptiany zany da olo tia olo izay ny fahafatara azy, da andreo koa ny Islamy izay ny fivavaha amindreo agny.